Papaka juri, papaka juri oipota jei mbae teko ikavivae ñanemona öi jokuae oipota jei geru guinoi yandeve vae mbae yandepuere vaera yande yaiko kavi, ipuere kuae oipota jei mbaeyekou jaeramiñovi mbaraiki jarevi mbae ñanekirei yayapovae oyeapo vaera kuri yaiko kavi vaera